Ia, izy koa bòka aminakà edy ilain̈y zio ndraikindraiky karazan̈a namana samby hafa karà ataony samby hafa fi- fiavian̈a, samby hafa fiteny e, samby hafa kolontsain̈y e, samby hafa karà zen̈y, firenena. Ndraikindraiky zen̈y ilain̈y zio biaka zen̈y anao mba miaro fangaroaro amin'olo in̈y. Mitombo koa zen̈y fahalalan̈a azonao koa anatin'izen̈y.